Iyo, mine, gnangh ma mine gnangh ni; gnooma dondukuma dii farma mmhila nani. Wonfo yéna man gnanta ka thianrani fuloone njongutinama. Fuloone wuna ignanta jongutini mbé, bar mu wonfuma mu yéne, mu gnanta rootu mu kurma. Mu yonguni- mu- mu- mu gnooma mu riig ni mu yonguni mu donduguma, mu riig mu farma an buma. Fu na fé wonfo.

Njongutima, woma fu njongutima: donduguma laghi, di farma, gnooma. Mu gnanta jongughi di riini gnooma, nfurmo jirib, mu yonguni mhu donduguma, mu riini mu farma; ghuna nfé woma fu njongutima. Nsaana dan, mu yonguni mu jabe nsaade-mu-mu-kottu mula fuune, mu yonguni jabe nsaadena, mu yonguni mu donduguma, jonguni muuma, mu loo ka nsaaté. Njonguti yoni kama di mbagh kama, go yickna ni dé. Yoni kama ngo yickna di mbagh kama. Mbagha né niirone iwa léin ni rootu wu kurma. Yonguni nsaya nthiunku-n-ngnoju nthiunku-ndondugu nthiunku-jon-jonguni. Suruntu yé jiiné mamburéye mbagha ifuuni. Ikan na mula yick fu-fulma jonguni yabe-ndo-i-i sayama néna; nangha atuju. Mu fé yonguni bah. Mu yunghni, niirema jick mu kurma. Ghune dong ngo fé sééne. Niirma-mu-woma mu gnanta rispita mu kurma. Maa dhi nfa fuul, bata ndocké ndithi nnarnamhini. Nti nsaane fune, fune tughumo dé ndéthi mu féni. Ghune done gora ngo fé sééne. Woma mu di rispita mu kurma. Pabia mmidan kama. Ma rootu mu kurma, nsaana yickmo-m-fune aléin mo dé. Fune mu- mu- jilbati. Nti bangh kumbunar rune ma léin ni rootu. Idi ghune nfé n- n-jigimalé, njongutunune nforamalé? Njongutune mbagh kama ngo yicknani; yoni kama di mbagh kama. Woma mu gnanta rispita mu kurma, kottu yicki gnide-bata nrootighi. Gnangh ni njongughini, nlha bumi; gnangh ni njongughini nfé bumi. Ma mu yongughini, mu funruughini ka nsata. Yéléne mbangh kanow, mbéla iyongutini. Jonguni yabma jolbatighi- fa- fa fur atuju. Nthè mu siiti turusu sung. Ghuna ndhi fusiyé mu luntuni yonuntè yabé yan- nru-nsigha kanan mu boode. Mu siiti turusu sung. Bari jolbatighi yabma, boode guuna atuju; idi-gna- ghune fé fama malé; gnaghama langhi. Ghune gora ngo fé léyi. Gnagha ntè. Ghune dhi fusiyé mu tuu mu jabma-mu-lé-muboodeghi wo-mu-mu-wobooghi nangha an beubu, mu siti turus nweur. Ghuna nfé siti kumbune nweur. Ndoodame, mu kottu yala- m- mbangh ni imantalani? Ndimo baabiyone. Baabiyon wu njongutima nune niir biina fé ringhi ùantalani dé. Wune wi néingima niir fé mantalani. Pabia wune wagna nfuntuwo mbélé Niirone mbina mbangh idi baabiyone gune, wona imantalani. Wune wuyi néingima. Wune wuyi néingima iwo yicknani di niirone mbine kane. Fuloma itééde mbane yoni imagné yuna iférine. Idi ndithi babiyoma idockotini, mbélé nroondane rula dockati. Ghune ngo di bétiya.